يابوووي! ايش الكاينات الخضرا هذي من الفضا؟ اوووه ايييه عيا عيل بانضربها بالمناطيب بالمنطاب بالمنطاب ايوا ايوا بالمنطاب شوفوا يسقطوأ يسقطوا اووه كثير كثير ما اكثرهم لكنهم بالمنطاب كل واحد يروح.